أكيد نفظل مشاهدة الفيلم وحدي، <hesitation> لما نشوف فيلم بنحب نشاهد لوحدي، لكن مثلا فيلم أكشن أو هكي، <hesitation> تجدر تركز فيه على الجصة والمشاعر بحذافيرها يعني على السيناريو، إللي إللي فيه <hesitation> في الفيلم، لكن غداء مع الناس ممكن يكون أكتر <hesitation> أكتر متعة.